Ny aretina mahazo ny saka efa hitako aloha an <hesitation> mandoa, dia <hesitation> malaina misakafo dia <hesitation> malemilemy, tsisy hery, matory lava fa tsy <hesitation> tsy mahavita mihetsiketsika ohatra ny mahazatra.